نعم، الصحة هى الإحساس بالجدرة على إنجاز شيء بناء على تجاربك ومعرفتك، أما الإيمان الثجة بشيء حتى لو ما عندك الأدلة الكاملة عليها، الإيمان يكون فالغيب أو الأمور اللى ما تجدر تتحجج منها بنفسك، مثل الإيمان بالمستجبل أو بالأشياء اللى ما نشوفها، هذا هو الإيمان.